A zéro, fôlo am'zato, roapôlo sy roanjato, telopôlo sy telonjato, efapôlo sy efajato, dimampôlo sy dimanjato, enimpôlo sy eninjato, fitopôlo sy fitonjato, valopôlo sy valonjato, sivifôlo sy sivanjato, zato sy arivo.